Sabulu telaano ka suran ku sabulu shuran ku sabuli wen shuran ƙu sabuli for ɗing wo for ɗing ɗing ti tong? Koo ɗing ta ƙu kɛ ta fuɗɗani ka sabulu kɛn for ɗingi sabulu maa ka ɗing te shik lanna kɛ fa tutton bi kɛn for ɗing shigi yee shi shoƙƙo maa ka ɗing kaa shuɗɗani ka sabulu in for ɗingi suran ƙu sabulu ka wei ti shik niyan ding yene maara ye, ka ta iya binani ye maƙa ta bino doo forƙo ɗing ti shikko lannaƙo maa yuwa ɗing kɛ ta iya futto bi in for ɗing shik lanna yee taa kɛ ta iya futton bi in for ɗing shi taa yee ta mina ta iya futton ta minai maa yuwa ɗing ta futto bi in shar doo sabulu in futton yee dangi shi mina ta iya futtani ka doo sabulu ye ta murgo maa yuwaa ɗing ta fuɗɗani ka doo sabulu yee <hesitation> la bajakuru ti futlo bi. Ka sabulu shvran ku sabulu gbe waani dangi fuduro ta gurang ye maa wanna shi shereb ti ya amfani ko ti ya shuran ka sabulu ta futtin ta gurang in futton ta taajai in futton ta telang in futtonta bwatte in futton ta we kpe doo ye ansara wannan ye ti ye yaa jeka to ma fwiji ti yei ka bwatte to ka iya fuduron tai ding ka doo sabulu kai ko daa we-ta-gun ye ƙurmo maa amma shigi ta ya sabulu in futton bi in binon doo ti shigi in for ɗing shigi yee ko galma ye tooga ye ma ta yuun laiya sabulu maa kpeena doo in futton shigi ɗing shigi yein peroro ye shok shigi yuwaro yen gagal ye yuwaro kaya ɗing yuwanden ti shigi dai shok shigi in shiworo manni peni ɗokro ko shigoro yen ɗing ko shigoro yen gagal kɛ ta ya shuran ka sabulu kɛn futton bi to fwiji niyondong a peno wec ya sabulu tenem. Kamai kan sabulun memme ti ya shuran fwiji ka wen ka gun ɓirli ma teƙa ya sabulu sabului wene? Sabului wee wo for ɗing manni we ke ta yaani ken forin ɗing shiƙƙo ken forin ɗing shi kannaƙo ken forin ɗing shi wee maa yuwaro ɗing ye ta ya ampaniƙo ye ta yuuƙo shuran maƙa yuwa ampani ka sabulu ta futto ɗing tere futtina in perero to fwiji a peno we ya sabulum sabulu tudang a rirum ma rina a yu gbe vaa ye wendenem ti ya ampani ka ka manni gun biroi ya gun maran ma oppina shorin maran ye to kɛb waru ka doo maƙa yuwoan wɛ ta we fuvulin ti pepittin ti gun maramye ken ti ya we kaa pelle fwiji shiɓo makaranta maa ta wau makarantaju ti ye a ɗo sabulu ye ta futton bi lannajum ta wa oppurui gun ɓirli gun maran ka we futto bi lannaju in futtina ke ta weyami maƙo maa futtaa ka gun maram ye ta mun fuvul to fuvul ye maa ti ri shi lannai ta yiu ɗing shigi ti <hesitation> ti ti fori ti for ɗing shi lannai ka gun ɓirli te maa fwije goji yuwan shuran ye ti futton bu shari lanna ven. Maa yuwaro ɗing ke ta iya futton bi ka gun ɓirli ye fwiji dang sabulu a rirum maa rina a yu gbem ka vuro, vuro maa ƙe ta yuun shuran ka te ka we futto bi wen ka we futto bi we maa yu waro ɗing ka iya futton ta gurang ka vuro kabli ko lanna ka iya futtani ka vuro wo for wen wo for ɗing koo to fok kɛ ta yuun shuran ke ta ta foƙƙo ja vure maƙo ma gbanaa ken shwi ti ta foƙƙo ken ti wreen ta for maa ka ɗing ke ta weyani ta for ɗing tere ta forani ka vuro ta shuran ku sabulu ka we gbe waani ka yene maraa ti bi ye ƙoƙaro ne maraa shuran ƙu sabulu gbe waani tee ne iya penani yene la nyimmina yene lebrana